Oh oshie ki man inke oshie oyen ke tem <hesitation> kemani ladi baten or kekong be dim ban pkung eh ba te wan mudum usan mu dem nwel ba be ba ke wana apkoga ah peo kam be ke tuabor ketube wan bonne yen ar ge man le ba ten le oshie mu le bayen kenah ba nel oshie oshie mukon ba tu embe kor ba bedi oshie mmen nnuli okobe nmu abilo okabe para tube a be ter me le otan oshie mpke re bem mun oke anabe a banel miba ashie adwel beteng banye oiye nke adire ateng eh ba yep ba nel bafe Nye le kesi eti teh nnele okle ehobashi and neh tor a thu tan bau pkoreh kubashi me mtua osoor ochie okey puon oshue oyen nabu be ter be rah tar kele oke be nsulum baned mbe bana bonge ba banen ye hena barra bone so tue teemhe hahele he tembene be tcia acobe buy pu para tuu be chi mte anye ha len te nar atte apowr omu tong tue jer Kena mu. u'o'tong kije ke' o-jshee o'kwo mu. obee o-shee nyi ke-ófe. omu-mu-o be-ke-o-shee nyi ke-ófe nyi ke-o'fere-be-o'tikpe. karan'g mu okikpe ke o-shee omu-mu-bi uyi tō otikpe ke-kyiku' byi pén-ba pem kahbe kpaät bi ja baryi a'wugunye dyici wa'kiriumn mu'election. kirang a'prama ábé kantak kiva'ng a'prama a'be'kantak kyisung ke bi ca aku ke'o-shee. byi-pem-byi pem mbe-bwasung banange ba'chi byira ne be-nube-baking kan bé to-be bi jou ba'ryi bi kye-kan-be-ba'se ápràma afu'a ma'n aprama a yen a'ryi a'ce a'feing ajé a'chat a'kibe nang barange mbe ne otu nang bên ba'net ba'mu'ba chi bankpunge. m'bea bá mu'ne'otu. so ajong mé otu a'ciring otu mu'muo. chwabamg be-before now biem nbi bin nyme kpat neē ka okibé. so al otikpe oju bicen we onet mun'bi-cen né kyi ne ke bi jou baryi kisung kpas bira nbi bi-chi ne'mbe-buasung bi man otikpe obu'u otim arung. okie bato. o'kie banjuare bi-tim biké bifu onet mu'okie osowo o'juaee a'a